Blender ɓedo wata dum on ɓana kare nyamdu haa nder domari jamdi ha less dum wailititta ɓe lau heɓa tattitinama warta petel petel pici pici.